I koʻu manaʻo, he hoʻokahi hola ka maikaʻi o ka hoʻoikaika kino ana me ka ʻilio, no ka hoʻoikaika kino ana me ka ʻilio hiki iaʻoe ke paʻani kinipopo, hiki ke hele wawae meia aiʻole hiki paha ke kiloi ka laʻau I hiki ia ia ke hele a kiʻi a hoʻi mai iaʻoe.